Bombon danejo, bombon akisi, bombon amadu tumani, bombon <hesitation> ɗojinowo kadudo o, bombon ŋamaku. <hesitation> hum! ina keewi siŋaaji de. Nokku fuu du ina jogii bonbonŋaaji mun feere baawɗi hiiseede.